<...>Zaho zany: - In-telo manenty ñ'imailiko isan'andro, satriaaa misy ñy mesazy pirive na hoe hafatsy manokana, ka la tombatombana zan'io, in-telo isan'andro aho manenty ñy' mailiko, zay ñy faharetany zay.